हम्मर शरिरमे पानीके ज्यादा मात्रा करना ओहके हाइड्रेट कहतियाँ । हम्मर शरिर ओहके सुखेक ति बचाइक तहनि हमके ज्यादा ति ज्यादा पानी पिना चाहि रातिकके समयमे पानी पिना, मिनरल्स लेहना, नारियलके पानी लेहना, काँजिओला खाना खैना, कसरत करना, ढेरति ढेर पानी पिना । यदि हमरे ढेर ति ढेर पानी पियल करब तौ हम्मर शरिरमे पानीके कमि नाइ होइ । यदि पानीके कमि नाइ होइ तौ हमरे बिमार फेक नाइ होइब काहिककि पानीके कमि हुइतिकि सायत हमरे बिमार परजिति जइसेकि चक्कर अइना, मुर्छा परना आउ गिरजिना यि लक्षण हे उहिकमारे यहति बचेक तेहना <noise> हमके अपना <noise> शरिर ओहके हाइड्रेटेट अर्थात पानीके मात्रा ज्यादा करना जरुरी है । जौन हम्मर स्वास्थके तेहना बहुत लाभदायि फेक हुइता ।